Vana vwavwali fala kuva kundi <hesitation> tofouti na valiya vakasha maana ake vana vavalile hatashandu valie nisa kuliwa na vo- va- vatata na mama mohe. ni tofouti na vale vakasha. vale vakasha ilishingwa mbaa mama kaenda mweka washiingilia foo mpaka wafungiua ndo na mburu. vaka le lingirwa na vana mburu mpaka mama kashamwai. lakini kwavali mama kafuma ikaeleta se mwana mshingilia na mburu vo mwana daika ingile huundusha neilala undusha. nerara undusha valewaka kashava veita mkanachambara na fungosie lakini mnwana wa uvali kutya ishi habari ya chambara na nangwosifoni nerara hundungusha. akalala undusha kindokchya wakundi kieningwa kwakula atamieningwua ukakula mwana alilia liagi ngahemba kindok lee vengemwa chumanake. lakini wakasha kutavishia habari ya shamba kwetye findo chemba favihi vetye mpaka viaricho kajua kyue mamaka kiya mawe horikoni kafunikia nungunikamia hasa moto mpaka ngishe maana ndekeria motu isha mbangchao kumbe ni mau riari koni lakini mwana uvali kwa kiya hurikoni chounjo lazima afunukwe wakto sweswete tofouti kabisa na mwana wa kasha.